Agnamiko aloha, <hesitation> le hoe- le akanjo imperméable sy tsy imperméable regny, zaho loha tsy de mahay, zaho tsy spécialiste am’le izy. Fa le rô mahay anazy ao zany mety hoe misy composition ataondreo am’le gnazy imper ma- mahatonga anazy imperméable.